<noise> toh-toh E’kowgo haŋkulu a fainingatai daŋhaka e’kowgo burra manai inga gaba e’kowgomai abisa ay, zama e taya bumbo ay e gahinkatai etayadin taino etaya tainorunda e kwaga gumma ma ba e kwago, wankulukaŋ dai adaika kanisai kangatai kaŋnigadan ni nwarora kulu masidunda mata kadaŋ, di noruna ninno kanai madai nimano zaŋkaisai wankan wankaŋ nigaba kulu mano e ma kwai daika nisai. Burchindi nima e sibakai esiba nangufoyan gono kaŋ kuryi siba waŋdano fai’jinai kadday waŋda minga maka inga norora kano kuma kur’yo maka gwarka nwa, burfoyanmo e sitai burra e siyarda yadin nidi wadinyaŋ kulu kuddai arano ago amma hijairawo e’ba alburno e’gabai da fai’jinai barno fai’jinai noru banayaŋ. Waiburmayai fai’jinai noru banayaŋ ay amantai burra simakanimai zama kwara kulu kan enai waiburno fai’jinai bana inga bonsai burrasi burra sima wadin kakwai, daŋhaka ir’kwaimatai e’sai hankaŋ egaba, ir’kwaimino hankaŋ e’ga chaichi e dunyowobon, ir’kwaima baykulu hawu dabu, ir’kwaima burkulu ka fili’tarai bani wadin kachi a amsa. Dinga fai’tai damaŋ kanu burfoyaŋ sa nwa burfoyaŋmo ba a’maŋ kanu e’ga dawraiwa ka nwa ka modaŋ nisai, burfoyanmo gaskiya e’sihinka modaŋ nisai watukulu nigatai e’sai hankaŋ sikanu e’sai gwammamo dinga gwaitai ma kai ka gwaiguna matakaŋ ega tai.